maal naam hariyya kiyyan halkaan taabuu kabaa dandee hinraafn hirrib daab namayya woan attin ittat ,guyya akk cholle bissan dhughii, mallat akcolle bissan duud naf akk cholle sii kabanaae.bissan dikeddi danfaanhinrafinii ,barre attin buult midaffedi chafuu kasaa harri akk dansa ho ihin jiraat malssun hoo attin matta kee laff kaae hirrib hindabduu akdansaa raftaa.